لأ مش بعرف أسبح ، يعني بشكل بسيط جدا ، وركوب الدراجات اتعلمت من وأنا عندي ست سبع سنين ، ممكن أكون أخدت كام شهر ف إن أنا أتعلمه